ما <hesitation> شايف انو القصة غير اخلاقية اكتر من انها غير منطقية، لانو في النهاية الذكاء الاصطناعي ما مجرب الحياة زينا و ما بيقدر يشوف الحاجات بطريقتنا، اي ممكن يديك حلول على الورق منطقية، لكن في الحقيقة تطبيقها ممكن يكون صعب ولا ما مناسب لي الوضع الفيهو الناس حاليا و كده، ف- <hesitation> أنا شايف اتخاذ القرارات لازم يقعد على الإنسان دايما.